'O kekahi mau kumuhana hau'oli wau e kama'ilio e pili ana 'oia no ko'u keiki, ka hana a ko'u keiki, ko'u hana, ka 'olelo hawai'i, no ka mea no ko'u mau keiki he ko'iko'i ke 'olelo wau e pili ana lakou i hiki na kanaka ke maopopo he mau keiki ka'u.